هل تصل عادةً مبكرًا أم متأخرًا عن مواعيدك عند مقابلة الأصدقاء؟ عادةً أوصل مبكر عن المواعيد إذا كنت اقابل رفاقي أحب أكون قد الكلمة وما أخلي حد يستناني أحسها تعبر عن الاحترام وتخلي اللقاء يبدأ بجو زين